Mushklar o'zaro aloqa o'rnatishda imo ishoralar va tovushlardan foydalanishadi. Ular o'z huquqatvorlari va munosabatlarini turli xil tana harakatlar bilan ham oshkor etishlari mumkin.